शांति से मोके मंदिर के याद आते की वहा हमन ला शांति मिलथे। अउ दूसरा हमर घरो म भी हमन के शांति मिलथे। शांत जगह म रहना मन के लिए अच्छा होथे।